أول حاجة بطلع كل الحاجات اللي موجودة في التلاجة من الأكل وببدأ إن أنا أطلع كمان الأرفف بتاع التلاجة ، وأجيب سائل التنضيف بتاعي والفرشة وأبدأ إن أنا أنضف كل الأماكن و أي حاجة فيها مش نضيفة وأجيب فرطة نضيفة أمسح بيها السوائل دي وأمسح بيها أي حاجة كانت موجودة فيها وبعدين بسيبها تنشف شوية صغيرين التلاجة و أروح مدخلة الحاجة جواها تاني